मधुमकी ओसी करे की जे पली रहे। ओसी करे भून भून ने करे न ने तिन्दरी गंदवार जे मालम करे। की चाप फूल ने चे ने चाप कदो। रस ने चुशिन लाव तेरेम जे चाप कदो। लाविन अते जे अपनो छत्तो बनावे ती अते जे सूप करे।